Karazana lasiety hita an-dakozina lasiety fihinanana lasiety pelapelaka zany, de akao koa bol, bol andro maventy na majinininka, bol na lasary akao koa plateau an, anasivana paty na anasivana lasary mety koa, de akao misy sopera, sopera anasivana zegny raha tian-tegna mbola hafana.